Un giorno o mago o s'é fæto vegnî piccin da solo e quande o s'é attreuou à ëse coscì piccin o s'é accòrto ch'o poeiva intrâ da tutte e parte, fiña inti beuggi da ciaveuia. Coscì, sciccomme ch'o n'o l'ea un mago brao, o l'aiva pensou de diventâ un laddro profescionista, poeise infiâ da tutte e parte e arröbâ quello ch'o voeiva e vegnî ricco. Solo che o no l'aiva fæto i conti co-o fæto che solo lê o poeiva vegnî piccin e quindi quande gh'ea da arröbâ quarcösa, e cöse da portâ via ean troppo grendi.